Kur mendoj për kulur e bardhë, më vjen në mendje pastërtia dhe pafajësia. Kjo kulur shpesh lidhet me ngjarje si dasmat dhe festat fetare, duke evokuar një ndjenjë freskie dhe fillime të reja.